Rajawxiik b'la' qas <hesitation> otz rib'aniik o otz re rib'antajiik quxulneem qab'anan <hesitation> renejeel q'iij wuxu' qil riij li pajb'al che qajuxulnek, k'o chiranqast otz quxulneem qanb'anan <hesitation> qajkajwa'laj jun chek q'iij qas k'o nan qawuraam wuxu' k'o <hesitation> e riliik karmaja' k'o qiwal, o karmaja' qast qaqaj qaj ch'awek <hesitation> k'o chiran ela' kib'anaw reen chaqan rimal chiran qast otz quxulneem qab'anan rajawxiik b'la' kajuxulnek qas otz rib'antajiik qaqil riij chech pajb'al kajuxulnek xa' kela' qas otz quxulneem qab'anan rajawxiik b'la' kuxulun qachomb'al kuxulun qalwaal y xa' kela' qas <hesitation> kajki'kitek qajtzajlaj cha ool pi qachaak wuxu' kajb'eek pi qachaak renejeel q'iij <noise>